Ba nla nugna mbôngôô ni mbôñ, makabô, to le bobla.

Inyu lamb hikok, u nhôô nsugi, u tee wo i juu, u ha hikok hyomede, u ha hiônde, u ha bipaga to le nlamb ni bas.

Ntiik, liemb li yé, inyu le, di ntehe boonge téntén boonge batitigi ba nwo ngi njom, ba ômôk bôt minsoñ, ba ségék bôt mis ; i gwom bi gwobisôna bi yé liemb.

Nsañ-mbay a nlama yi tôñ lihaa jéé, a tinak bijek, a tinak mambot, a mboñok le mbôô u ba, a kéñék ngahaa le yom yokiyo i lo bañ i mbégdé le i téénga mut wéé lihaa.